كنت أتمنى لو أجدر إني أرسم، لإني بصراحة أحب الرسم، أحس إنه يفرغ الطاقة السلبية، أحس إن الفن هذا شيء جداً جميل في راحة يعني، أنا أصلاً أوقات كذا، يعني إيش أخبص بالألوان، يعني ما أجول رسم، ولكن إذا كنت بعرف أو كنت أدري كيف أرسم بشكل جيد، أعتقد راح أكون يعني كثير مبسوطة يعني بهذا الموضوع.